Raha hena sententika zany moko alahy ka aminay zany rehefa raha nandalo hoe labaoratoira de afahafa mi raha agnaty segnako hoe misy akora chimique akao fa aleko azalahy mihinan-kena hoe igny izy hitako fa hoe nivonina tama- takeo an de igny hena avy amina <hesitation> azo avy aminanjy igny mi hohanina fa raha hoe raha efa nandalo labaoratoira zany afahafa my.